كان الطفل يلعب بغرفته بدأت اللعبة تتكلم أنصدم الطفل ما جدر ينطج وماجدر يساوي أي شي لكنه جدر يصارخ يامه ألحجيني يامه ألحجيني اللعبة صارت تحاجي امه حكتله ياطفل ياصغير ايش فيك يا بذوره ايش فيك هذي لعبة مافيها تحكي ولا تجول شي.